Kinnisinii akinninii wol borbaad inin mara birri woluman jirra, mal in godaan woluman godana, malin bere birri amtan woluman jirretuu won isanii yote woluman midafetay woyyu hihammatu malsun duumi malsunii akin wollin dubbet, woluman jirray inniyu malsun dubbi issan sunum.